Kilitioran̈y Sin̈y ndray ten̈a mampiavaky reo io fivolan̈andreo ndraiky sanjindreo, tsy miran̈a amy nin'olo jìàby ary Sin̈y faran̈y olo mavita mitan̈a kilitiorandreo ziosika nian̈y ty, zay mahavy olo maro be mpandeha an̈y. Bôkô sakafondreo miavaka aminy nin'olo jìàby.